<noise> यब ओसने कहले फेरी हमार यब आइतबार्, सोमबार्, मंगलबार <hesitation> बुधबार्, बिहिबार्, सुक्रबार । सुक्रबार भयकी हमार यब यसइ सनिचार। <noise> सनिचार, थारु माहे सनिचार कहके <noise> नेपाली माहे कहके हमार <hesitation> सनिबार आ इङ्लिश माहे कह्सइ साटडे <noise> इ साटडे हमार कत्स्का भेलिय यब <noise> इय सनिबार यब । सनिबार हमार बिदा क दिन । एक हप्ता क बुझा, एक हप्ता क बुझा हमरा काम क का के हमार दिम्काउ मा टेन्सन प्रेसर हसइ फिजिकल्ली हमार साररिक मा हसइ ओथिया फुर्सद फुर्सद कह्सइ <hesitation> कह्देउ न टेन्सन सरिरिक रुप्मा हसइ हसे हमार उव हरियाइली हसहु । उवा हरियाइली सब दिनव क साटो एक दिन हसइ हमार बिदा सनिचर। <noise> सनिनिचर हमार यब <noise> इ दिनवा हमार अराम कर्सहु । यउठा हिन्दू धर्म अनुसार्, सनिचर के हमरा सनी गर्ह हसइ । सनी गर्ह इचिका काणा दिन हलइ <noise> इतुरे हमार सनिचरवा क ।